Drant devi vëddi bin ëndua al e lë sporch cuindi deve guardé contro contra sul, pöi pìe ün stras, dovre magari ün po d'acua cun ën po de conegrina, ën po dë candeggina e pöi pase bin da ëndrinta e da fora finché vëddi papì le mace, s'a resta ën po bagnà pìe ün autre stras süit e pas ancura 'na volta finché a sìa a post